Koladore retako ikavi jare yaiporuko ipuere vaera opaete ñanekirei yambogua ani vaera jatigue mbae yau jaeramoko kua yaiporu yaitio vaera pipe, jaema opakaviko oyetio kua mbaepe jaema ipuere vaera yau jokua